أول حاجة تعملها تكتب سي في، وبعدها تعمل <hesitation> تجربة، حاول تستش قد ما تقدر، شوف شركة سواء خاص ولا للدولة ما تختلفش، الفايدة تعمل تربصات وتعبي السي في متاعك، وما تركزش مع الأجرة من اللول، حاول تاخذ تجربة وتعرف كيفاه تخدم، وبعديكا تو انت بالتجربة تنجم تقدم في <hesitation> شركات أخرى مش مشكل تبدل.